Tíin nā ne thiñu ne i ñéꞌe ntiosi kɨtɨ ne da tēkū tɨ́ tóꞌo tɨ́ ne ñoo iꞌa ntiusí váꞌ ña á ñēé ña nú viꞌi ɨɨn sakúchiñun tíinanentíin nā ne tu itɨ kudādu ne ñoo ɨ́ɨn stuku kɨtɨ í kui ñēé tɨ ne kne tíinā cá ne dá kunu tɨ kɨtɨ ne o kuēꞌe tɨ́ kutu ni toꞌo tɨ ne ñoo kɨtɨ éte kaci kaꞌ nuu tɨ ñachi nú viꞌi tóꞌó tɨanetíin nā ne xtíin kachiñu éꞌe ntiosí kɨtɨ áa vitsí éne ñaa thin kɨtɨ xá nechiñu ntē i nte kú mi tɨ ne ña ñadā váꞌa tɨ í kɨki tɨ́ñɨ nú viꞌi íñēé kaitɨ́ nuní o keꞌntē tɨ́ tɨɨntaa mí ñuꞌu nɨñɨ o kɨ̄ꞌvú tɨ míꞌi kanuu un ñe tú iñuꞌu doo o míꞌī ka takaa doo míꞌi katakaa tɨkachí ne kane ste í kɨꞌú tɨ kaitɨ ne í kēꞌnte tɨ́ tɨkachi sá ne xtsíꞌn kachiñu nte kú mi vitsí íkoo kudadú dɨ ña da váꞌa tɨ ñēé tɨnñɨ ci tɨñɨ ne dāñú tɨnevīcín vitsi ne tɨ́n ñɨ íkū íi kɨnī tɨ́ í kɨ̄ɨní vichi ne ñaa chinéste kɨtɨ sá ni ñaaɨ vītsí sá ne kaꞌa idɨ tɨñɨ sa ne kaa í tɨtɨ̄ñɨ̄ é ca. Neste stín kaciñute kú́ mi vitsí ora vītsí ne diín ka kuési tɨ chá itíí na vētsi tíinnā né kādā ídiní tɨ viti cha í duka ste ídɨɨn csiꞌvi ꞌnē tɨ́ ne o maté ñaꞌdɨk vitɨ ne vītsɨ kāda ísiní tɨ vitsí ne ñáꞌa dā kuétsí kunte kontīkún tɨ vītsi í kaꞌnī tɨ́ vitsí tsi estimatekúta ní vitsi diñɨ tíín na ne ña xáꞌvi tā̄ nté vitsí tha ni ña xáꞌ vií tɨniꞌītína nté ñaꞌ kū diɨ tɨniꞌi dɨ́ cí éstei vóꞌo io nani taꞌan tɨ ítsiní taꞌan tɨne duꞌun ntáatɨ ta kañoo ñāꞌa kadeiini i taꞌan ngó ne i vóꞌo io náni taꞌango né pués ésten taꞌanti xa o né káꞌan chaꞌntiusi né tanio ne duꞌn ntáatɨ tse duntɨ kātiinaniꞌí vití ne vitsi ne duka dɨniꞌdína.